Amboa kaofa tegna tia i tômpony matetiky tômpony mbôla avy lavitra ary na fofony efa direct regniny to de mihazakazaka izy magnantono iz y avake misaotisaoty, mikolokolasy, magne- karaha magnekikekitry igny fa ts magnekitry fa te hagnekikekitry igny de <hesitation> ya i ôlo tômpony i koa kaofa misy ôhatra amboa hafa magnantona i ôlo io to de siahiny karaha hoe miaro i ôlo tômpony i zaigny izy.